Nyaku nyai memang tare numur dima mopudu siow taan naan naan no wakuan nera kuai asam urat ado ai mo toro kesala um pekekanen nyaku memang dulu muda kampek odo nyaku sama sa kuman kacang wodo sende en ti'i naan sende en tanu kuai memang ai mo toro kanen ku saku kuman kuman sende en ti'i memang langsung um pokoknya wian kuku nyai wo wean nawa memang keram rumae karna ni tu mo pakuan asam urat wo paling bahaya rumae saku makan kacang kacang ti'i memang odo ai mo toro saku kuman peni tu memang langsung masaki asam urat jadi nyaku memang nyaku matarun tanu minya nyaku maturu wese rinte wea se rinte se puyun pe'ndon kemu toro kedaok lako ya keda kedaok lako umur panjang ya ato atoron um pakeka um kanen karena sake sata kuman em ku ai ko tu sa kuman contoh sa sa kuman sa ta kuman contoh se rinte kuman kacang Kepaat nera kacang ti wose woken asin gorengen wo susut nendo ni tu turus ni tu sumalak sa ta kuman kacang tanu kewait wo pira hari pet toro e toro komang kacang te susut nendo wo ta kuman na tata kuman mu ap <hesitation> sende'en- sende'en sende'en ni tu turus sa gedi gedi turus memang kio kita kadang kadang so petani to wisa man wi a nenaan aki uma ni tu man um pa anun ta tan pakeweng ku sata kuman pa sadu saduyen um pengalaman ku nyaku matudu wo pengalaman ku daik keanu wean kamu nyaku nyai saki saki mokan ai mo kesala una'waku nyaku we ma pe at makyang tan kukunya sa keram mo won dengen kadang kadang ku aki uma keram ai mo kepakyang jadi pe ndon kemu e sehat toro mo pakyang pa lele paat mapakyang sa kuman pa sadu saduyen unano um pakanen a gedi kangkong wo bayam musi pa sadu saduyen tea ni tu terus wo sata kuman pe'en pe'en Tea sata nen sapi sapi trus ko'ko ko'ko terus ai musi sedu seduyen pa siwak pe'ndon tu una'wakta dae kwo none kewait keracunan um kinan yepe non ta sehat wo u numur ta ke umur panjang atu aturen enkan um pakanen pe'endon ta tetap sehat ni tu man patudu wo wean kita